مريكان الثفافه نتاعها الحق مانعرفهاش بصح علابالي بيهم ناس الاجت لمعروفه عليهم، ناس يشتهو ياكلو برا، عندهم كلش كبير يجترو غ الحوايج الكبيرا، يجترو ل، ياكلو الأكل السريع، هوما معندهم لا تاريخ لا والو ت-تاريخ داروه غ ذركا، و هم عاقدين على العالم و الله لا تربحهم إنشاء الله، ربي يجيبهالهم إنشاء الله يا رب.